நிச்சயமாக ஒரு குழந்தைக்கு அச்சுப்பொறியை எப்படி விளக்குவது என்பது இங்கே. அச்சுப்பொறி என்பது ஒரு கணினியிலிருந்து படங்களை அல்லது வார்த்தைகளை எடுத்து காகிதத்தில் வைக்கும் ஒரு மந்திர இயந்திரம் போன்றது. கணினி படம் அல்லது வார்த்தைகளை அச்சுப்பொறிக்கு அனுப்புகிறது, இது ஒரு செய்தியை அனுப்புவது போன்றது. அச்சுப்பொறியின் உள்ளே, மை பெயிண்ட் போன்றவை அல்லது டோனர் தூள் போன்றவை காகிதத்தில் வரைவதற்குப் பயன்படுத்துகிறது. அச்சுப்பொறி காகிதத்தை அதன் வழியாக நகர்த்தி, ஒரு நேரத்தில் ஒரு சிறிய துண்டு, படம் அல்லது வார்த்தைகளை வரைகிறது. அது முடிந்ததும், காகிதம் வெளியே வரும், உங்கள் கைகளில் உங்கள் படம் அல்லது வார்த்தைகள் உள்ளன.